हम्मर सयुंक्त परिवार हुइलेक कारनति हम्रे एक महिनामे लगभग पाँच छे चोटी <hesitation> घरका समान अथवा भन्साके समान लैती । समान किनेक तहिन हमके समय फेक जेदा लग्ता । काहिकी तमान चिझ किनेक पर्ता ढेर समय लग्ता । उस्ते करके पैसा फेक तमान लग्ता । अब यहमा खास करके <hesitation> भान्साके समान किनेक तहीन हमके लगभग एक चोटी मेहे दुई तिन घण्टा लग्ता ।